Ny fomba fi- <hesitation> fivezivezen'ny kenakena ao agnatin'ny maiziky moa zany de amin'ny alalan'ny feo magneno izy de mamoaka feo, maro be moa reo, presque amin'io koa lay ahitandreo. Lafa amin'ny andro atoandro i misitrisitsiky amin'ny elakelaky ny sisin-tsagno igny, de lafa avy amin'ny andro hariva i miboaky.